Ün spec sporch lu puliderìu cun ël detersìu për i veder e le stras che però a lasa pa la bura perché se no a resta tuta ënculà ënt lë spec e pöi apres i pasërìu ün stras süit për süelu e fe si ch'a ie sìu pa d'alun